<hesitation> Poat eno katse kato, poat eno katse kato nin kap tii. Nit i mei pan a soson punit, mei nate pan punit in tii manas. To tubun nit i soson yo hakolo. <hesitation> Kobe papu kui sin purie youh. No <hesitation> katsi kuo ma, no nu nin, in kuruot in naka ke hakok mao youh tsi nasah in kotan tsi nasah bai no hakono kusi mai youh, sospen kui yarun to sobot. Hakok mao kuo, hatania teyouh. Hakok nomo, hahetun bi ni youh, bai no hakono mai youh to tong. Poat e kono hakap no nuh, hatsius petas mao tana gotan be no hamuk no hakolo teyouh. Nu no tooh be no hatasu no tooh, kato ne youh bai no binin ne youh be no kuo on. Hatuan- hatuan as mao ya papu mangin punomo tuan ona mangin teno to niraeh teyouh. So, no kuo ma, mangin kuo ma, hatuan nomao ya papue Tuan o nouh to toh. No hapara no toh, yu nen toh raeh mes as ona, tse para on, tse suit mes as ona yu nen. Kobai, toukato yu eh, hakono nomo. Mei tuan kato puo youh, kato popout karoup mao to, ya to kuo tso sah, tin pan ke karoup mao o kuo, tin kuo tun tsi tin, in tasi be no peso ne youh. Mei ah. No peso mai youh kuo, hakono hakap nomo, kono na bai no mes e binin mai youh o toh ke kato hasuit nai youh, raeh on.